To <noise> zwabe be n kabra ba laga shi na'a ga, na'en be thobeb nanginna nyena ha'en ba nangena, be nangin na, A-ni beh zwai nyena ye hana zeo bana tho kuriweh, nyi na ziki tha ne nangina na'a beh, be lowou da nye na dau tha <noise> zwaba ben a-na ba gwala n ben kabra n nowa tham ka <noise> A nyi a ya nya, a nyaka ka jem, en kabreka, zwaya nshingirewenbi hagan mawayena hagan thanla yena le na dawa na yi ne yeh, na'en ba thowe ben nanginna nyena hane nangenna, ye ha sho, <noise> na-en kwanba bebe dwe nyineh, nyen na en ye hana nangenna. Ar a-na, na'a hagin dikigeh, ma dwa zwai ana me yel nama dwa da zwaba yamna be ba thun. Ye de am dwa n mawayena, shiye ma dwa n gwanwayena we ane za-rana, kwanba hagan gwanwa bo na ga, shingere haga wai bo kwanba ba zikibgigeh, na'en bo kwanba ba nangin na nye na ba zireh bangawa a mwandirtha shoar zwaba ben a-na na en ba nayin nan anobo, ma fa zwaya hana mawayena we hani swi neb ba'a en hanifena hana nanginder mwander tha thaye. Ye han shenwa nyi wane na nyena hana yeowa nyi ne yeowa na gnder kwanbabaye. Nyina bekim be enbeh nyi na do tha zwaba ben a-na be gwala n kabreba be ba thuhne, en nowa a thanka a yashowa a zekerweya; a wune yamna anneh be, zwaba ben ana maze ma dono kama kam ya dawe ba dawa <noise> ren da mazama yelma done e ya dau ha ba harne da, zwaiye in kabra a fegan dawara ga, be ka boba, haga wai be zirigeri, a haga fa dawagega amma ningega dumyalaga ben nanggen na'amnaga, bekembo nane en ni shingirna thorena, zwaba, kabra enbe ba zi zwabwalbena. Nabe mun nabe dawa thankalele ko birkeh bibeneh ba muna thankalele shi bi be mune thenle be jaya <hesitation> be seka kuthe na the kwan, ba ha thankalele, be ba har zwayerbena boma nab daun dikeh bekem been na ba dar na nabe daa dosikeh-dosikeh be ba har zwabwalbana nab dawa yakale, beba har zwayebana nab dawa yakale, nbe ba ziki bilgethene, kawama haga bonaga, be zabafa zwayerba ya a deki be zeh bugethene babu, be ba har zwayerba shenwa bilgethe habonana, be za but fa zwa bwalba ya a deki ba ze bilgethene, babu, dama na wuneh ma ya en ba darne da, aze sho de be ba har zwayebena ba kimemeh thethauna washo, be za kwenye, dam naba kuro ma yindi be ze thethan nawa sho, ba wunweh yamne de nyena halanwe babo dara-ne darana. kuma nani na thona na be dawa yakale, bo amna haka ge-haga tham kage bokem boba, halau wamna zwaba bamna en be ze ba dar yakale na ba en ma fa ma thowana ba en mata ma nanginana, haga en be yeki bo be nangin na'a a be ta be swa ko gwanwa-wena zamanyi kona za mora ne ga <hesitation> a tamowaya, hagin shi na'a yena en a nangina nega. Ar anibeh zwaba ben ana, nani na shingir na thona, yibi ma ta hana ban, ba'a amna anye, yibi m fa hana suna a ba'a amna anye, yibi m fa hana zi thethauna, ba'a amna anye, yibi na fa dukeh na'en hane nanginna, ba'a amna anye, ara yeo n dikeh duh, waye singina zwaiye n kabra boke ana a thanke nuwakena? a damna ma dona de ma ane zwaba ben ana, anyi en na dor a zeke ya kibeh, bari ne tho thowla zeke kibeh, zwaba ban an mab dwa n mwarab-mwaraba, mab dwa n sinehbeh-sinehbeh, n ban ne shwakab mella bekim boba, na'en ba nanginna ba nangin dir shwakola la shen wabo han dawau hagan mwamd tha bo naga kabreka, zwab ma febra mam fa kokkwaham, na bamnan kwaha birebeh mam fa shesheun-shesheun haga be shinga, the thauma we ba zine ze na gwala kwmabo, nyina beke bo amna madwa zwai kabre ya boke yen a-na ba ba dab-dab, en ka shingir n jala'ana, ya-nya, zwai ye no nyedi. A dama na zamo nya da, yema dama na zamo sho de bana sin, ba sho nbanya be ba ha sho ne ba dwaye ba zeowa nyeri ni di boma fule na zibeh enbashura yakalena bekembo ba, ba dwe enjalai shenwaye be nyin nwe ba batheraha, be ba harkwala ar bo ba fe thethauma, be yi nyedi shenwa bo damna ba zamode, jimbe ka ha she na, damna kab dwara na ke dub na shi na'a da dwabo hagabe ka hayakale njinbeh nyanega, bekemboba, na'en ba zebe dinyineh ba de thanke sheun, zwaba be ba ho yin ne ba ha thamkesheun, h en bewa mina nyina kabiekade, bewa mina na wani na sina gin ne be ben anna. L-nibi halanye wibeh ana nyi zwaba nyineh, zwaba banyi shibe be zamin sinekeh, ba shi na'a be zamin sinekeh zirigeri nyi ne mare ga na'a ne ja ya yingeh, naan ba fowa na she-eh ham na to ka shi na'en thama da bo ba fama nyi na fega, a han dikeh du, waye a singgina zwaiye en kabra ke zwai yen annana? zwaiye a haya kabrena, yamn haya bwarsawe, bala na na ja'a de. Haga nan kabra'aga bala nye no en bo yeki be sho shwakolaye de, haga nan kabra'aga, bala en be yeki a fona en a kobthere soswartha mile layede haga nan kabra'a ga, bala en nab tho na yibah en ye har ha shwakalaye se na en tho shwakolalaye ko na en a nangin shwakolalayen da haga nan kabra'a ga, nyi na damna na thowathajim be ka mwar kabre na ka hara ya be ba hayan bwababna, hame ne zurgineh nyakare, zirigeri a zaga na yeowa karkarga, amma na tho tha n kabreba ban ha yeonana jabanyaba be ba han gwaraba a jarowena <hesitation> na damna na thowa de nani tho tha yibeh be n kabreka ban dau zwab babo na she-eh neh be ze fram wane, nyina bo a-ni bima nyina bo be ba kim zeka na, bekem boba, bebo dau zwaba babo a na'a she-eh, nen ka tho a thweh han hama yireye, zwaiyaye ajaya kaupha beh nze na she-eh mil ne. Nyina handikini en za zeo ana na en ka hanyi ka tho eng bi neh bekim ba anana bo daaga bi biyo geneh na enbi ayeowagi dikeh geh a-nibi zwaba beba hanya ar ba no thamkana nyenabe ba ze neshe eh neh, to asebe ze na she-eh a-na ba kurwu be yeken zwab bekim boba, shwakolela bo hani ja, to na nyi, tho kamsera kuna nani tho haga nani fun mamnyaaga tha zwaba ban kabra bwarsauwe ba jena haya thamkga, ben a-na haga bwarsawa zwab the ne ga, kabreka shi zelam-ah ko shi nyama, zwaya a jaga na jaga, sai na'en be nangin be zerwo benjana nyina ar ani bima zwaya ni wundi ma dwa zeza a nanyin neja'a ye zukon, shiye wundi wuleh shue-eh ma ye zukun zwa-bwalyema, a wureh shue-eh ye zukun aja hagan mwanditha nyige n kabreka a hayagan dikigeh, ase damnama donade en ben kabra ba haya bwarsawe halaun to nyini na tho tha ba nehnuwoun zwababe kauhenya hinbeh mam sinagina ke zwaba bea kaunhen ba thu nigeh.